Kartoshkani pishirishni xar xil yo'li bor. Misol uchun, qaynatib pishirsak bo'ladi. <hesitation> Buning uchun, uch to'rtta kartoshkani artmasdan <hesitation> suvga solib, qaynatishimiz kerak bo'ladi .Qaynagandan keyin esa, o'zi yumshoq bo'lib qoladi va po'stini archib tashlab uni yanchib, pyure qilib yesak bo'ladi. Bundan tashqari, uni <hesitation> qovurib yesak bo'ladi. Po'stini archib, yaxshilab yuvib, doirasimon to'g'rab, keyin yog'da qovurib olib yesak bo'ladi